Sa xel bu dalee dangay nelaw bu baax. Su fekkee danga feebar, doo mun a nelaw. Soo amut dereet doo mun a nelaw. Waaye su fekkee yaa ngi wér, nga am dereet dinga mun a nelaw bu baax usurwaat. Boo lekkee ba suur dinga mun a nelaw. Waaye su nekkee lekkoo, yaa ngi xiif, doo mun a nelaw.